दुईहजार ईकिश मुझ दुजे लहर आअणे कोरोना के हेतु लेई पुरे विश्व मुझ अहाकार नटे मचे बोउतेइ लोग नटे मरे जेतूके कारण पुरे विश्व मुझ दुजाए लाकडाउन नटा लागे एतुके आस्ते तब पुरे देश वाडी वेक्सिन के खोज करें।